Tëtäguasu suiza oa pañandepo mokoi arapotipe mopetieta juripopa irundipa juri arasape, kua tënta <noise> <hesitation> oyemboipi mpéti <hesitation> aravitu, pe mopeti eta mokoipopa saupa mopeti arsape jukuae tëtäreta uri jare schwyz jokovi unterwans ombosiuyave mopeti pacto federal jayave omboipi kuae oyekua tëtä, tëtärupi kua tëtäguasupe jetayae oï iupa, aldea jaeramiñovi oime oï jokope <hesitation> ivikuireta jokogui yaesa vi monumento reta <noise> jokuae torre arajaika re jereta ifamoso ñee imiarivaereta jaeko reto romanico, aleman, frances, italiano jare icorepotireta jaeko franco Suizo